﻿Kartoshgani toʻgʻri saqlash, saqlash muddatini uzaytirish va sifatini saqlashga yordam beradi. Bu <noise> bu uchun birinchi navbatda toʻgʻri kartoshkani tanlash kerak va salqin qorongʻi joyda kartoshkani <hesitation> saqlash kerak <hesitation> va bilamizki kartoshgani quruq muhitda saqlang. <hesitation> Haddan tashqari namlik chirishga olib kelishi mumkin. Ularni plastik qoplarda saqlashdan saqlashish kerak. Buning oʻrniga xaltalar, qog'oz qoplar yoki qarton qutilar kabi nafas oladigan idishlardan foydalangan ma'qul.